هذه مسألة معقدة تعتمد على العديد من العوامل، لكن يمكن القول إن التوازن بين النمو الاقتصادي والحفاظ على البيئة هو الأهم، النمو الاقتصادي يعزز تحسين مستوى المعيشة ويوفر <hesitation> فرص العمل، بينما الحفاظ على البيئة ضروري لضمان استدامة الموارد الطبيعية والحفاظ على صحة الكوكب، وهذا يؤثر على جودة الحياة في المستقبل يعني.